في مقابلة عمل من الافضل الحفاز على التركيز على ازهار مهاراتك واهتمامك بالوظيفة، لكن اذا كنت معجبا بالشخص المسؤول عن المقابلة الاتش ار، يمكنك ابداء اعجابك بشكل مهذب ومهني بطريقة لا تؤثر على سير المقابلة، يمكنك مثلا ان تقول اعجبت جدا بطريقة طرحك للاسئلة واسلوبك المريح. هذا يجعلني اشعر بالسقة واناقش مهاراتي بحرية، هذا يزهر الاعجاب بشكل محترف دون تجاوز حدود العمل.